أني متأكد إني راح أكون جيد في وظيفة التعليم، أحب أشارك المعرفة مع الآخرين وأساعدهم يفهمون الدروس، التفاعل مع الطلاب يشجعني، أحب أستخدم طرق مختلفة عشان أخلي المادة ممتعة، كلما شفت الطلاب يتعلقون بالمادة ويحسنون ويفهمون اللي أدقيهم إياه أحس بسعادة عارمة.